أنا نفضّل أنني ما نكونش نسمع على أنني ما ما نشوفش، لأن الـ البصر حاسة قويّة بزاف على السمع والـ و الدماغ و الإنسان يعتمد على الـ البصر كثر من لي يعتمد على السمع. <hesitation> لأن الـ البصر فعليا من يروح، إعاقة <hesitation> كبيرة. من ما تكونش تسمع قادر <hesitation> في حال من الأحوال تلقى حل، لكن البصر راح فعليا يـ يأثّر على <hesitation> الـ لا كاليتي دو في جودة الحياة لي تعيشها.